یارو سنجو، باس، ایک ہم پرانی بُک ہے لائبریری میں شیلف میں پڑے وے، دن بھر لوگ آتے جاتے، کبھی ہاتھ لگاتے، کبھی اِگنور مارتے. ہم فل سیکریٹس اور سٹوریز اپنے اندر سٹور کیئے وے، ایڈونچر، لَو اور کافی سارے چیزا ایکشن کے ساتھ. جب کوئی ہمکو اُٹھاتا اور پڑھنے کے لیے ایک دم مست فیلنگ آتی، پیجز کے بیچ سے اِمیجینیشن فلو ہوتے، کریکٹر زندہ <hesitation> لگتے اپنے کو اور ریڈر کا ایکسپریشن دیکھے فل ہنسی آتی. لوٹ لوٹ کے ہنستے اپن، کبھی کبھی اولڈ اور ڈسٹی پر ایک دم ریڈی ہو جاتے جب اپن کسی کو نالج دینا ہو یا فن دینا ہو. اور سنو، لائبریری کا کیاؤس میں ہم آبزرو کرتے کون ریگولر ریڈر ہے اور کون صرف گلانس مارنے کے لیے آتا. ہماری لائف فل ایک دم مست فیل ہوتی، پیشنس، آبزرویشن، ویلیو آف شیئرنگ نالج کا لیسن اپنے کو ملتا. تو ایک دم زبردست، پر ایموشنز اور سٹوریز کا پورا ورلڈ کریئیٹ کرتے، اپن اور ریڈر کے ساتھ میں اپنا بونڈ ایک الگ اور یونیک لیول میں بن جاتا.